Like wen you- if you working, where you get your money- you can carry to the bank to go safe it, because you don't want safe your money in your house for arm robbers to come and take it. Like when you get somebody in america, they send you money- you will go to the bank for yor money. Like if you want take money to sell inside, you can go to the bank you credit money from there, they will give you it, you come and sell inside it.